Mihira aloha no tiako kokoa. Satria ilay mitendry zavamaneno miasa saina bé enao hoe: inona indray ary zany feon-kira izany? Fa ny mihira rehefa hainao ny tononkira, hainao hoe zao fomba fihirana anazy de mandeha ho azy ilay mihira. Fa ny mitendry mila famerimberenana bé.